<hesitation> אפאהר פון זאכן וואס מענטשען גלייבן פון הונטס וואס ס'נישט אמת איז אז א הונט האט א ריינע מויל, <hesitation> ס'איז נישט pauseזייער מויל איז נישט מער ריין ווי א מענטש'ס מויל, אז זיי קענען נישט זעהן קיין קאלירן <hesitation> זיי קענען זעהן קאלירן אבער זיי האבן <hesitation> נישט דער זעלבע מינע וועג ווי אזוי א מענטש קען, און אז זיי עסן גראז, אבער זיי עסן נישט קיין גראז.